जो कुंजे जैसे भी ए। जो तेतुस धैर्य भी ए टी सा सिक्का नवा ए। जो सिक्का पुराना भी ए। ते सा प्लान ए या निया सिखाया भी ए। तेदु पड़ी रेखा ए।